<noise> axau <hesitation> iaa ba sebula papare siin <hesitation> biaxa atsura tala male siin ti tsoli sen leng uti manman lokobel? Sen taim iaa ti manman lokobel? O sawe geti xa xosara sawe tixa tsap? Siin abia no leng axap malen talawa. Ti siin iaa ti dokdok xalame siin abia no leng ti xatsap ase xap malen atala talawa siin abala taim asuk xatsap male sen taim iaa ti manman iaa ti lot lokobel nugu mo ti taxa lan anua metmet o nugu mama ti manman mu nanua mil siin abia no leng male iaa ti manman male tsana dokdok iaa ti <hesitation> manman lokobel siin iaa ti dokdok. Laa siin abala <hesitation> iaa tase uul <hesitation> tisuk atsap bia no leng iaa ti manman lokobel ti lasi male bia no leng tixap <hesitation> malen abala no talawa. Bia tii no male asising geti xala asising geba asising axau na gem no asising <hesitation> bia gem xa til tsoli siin lawaareng laa geba xap axau siin lasiat biaxa tain siin <hesitation> nale o bia bula bia geta xa manman tixap xa dan mamaxet tixa tsap bia no leng tisuk xa axau geta xa sar axau, tixap xa namang ina nun sino xarin inaman male no tsie o diga xa sar tsaxa sino aina mano tsana dokdok no tsie dokdok. Tixap xa xapka namang ina male no tsie dita xa saas gomsai no inaman. Bia ti tisuk axau male iaa tsa iaa ta manman lokobel siin iaa ta dokdok <hesitation> ti lasi we bia tino tisuk axau bia nagem no mom ni nagem no naga geti taktaxa lan uma geti xap adodo buxa ngali tang ngali uul luxal. Heta xa tengteng ngali nagem xapu xenken bia no taim male di xase titi gem nabaxala uul xenken siin abia no taim bula no ilil ina bia no mara luxal in lokobel <noise> siin abia no leng no paa no udi no mutil. Gexap ka teng buxa ngali san buxa ngali xal luxal in mono amuina di til in lokobel. O biaxa bula tino in lokobel siin abia <hesitation> no leng iaa ti lasi axuk xatsap ngen talawa. Talawa uba laa lokobel mamaxet abuxa no tsie dokdok bia dita er <hesitation> uul, dise tsiga lan mamaxet ma no tsana dokdok bula dise xap asising axau mano tsie. Watala sino xolot asising dila disela paip xuxi disela xosara no samara bia taxap axau siin xadino tino male bia ngali dibala tsap u lan mamaxet. Bia tino talawa awatia axap ka lolong nawe u sabla mula lo lokbel uta xaal laan no xolot uba la lasi tsa we xobel axa male ti uta manman amle iaa ti manman <hesitation> Lokoble siin iaa ta dokdok o iraa ga xalame siin abala matkain male iaa se aina uul iaa lasi we lokobel axau tsa axap lelep ngali adi <noise> lucal nawe axap ka luxal in mono no luxal bia ngali angen lokobel. No dan no dan axau ma malen namang ina lolong siin abia no taim no inaman di lolong tsa male namang axan ti manman talawa bia no namang angali lolong siin saia o siin sen waas bia tsap axap ka na lolong bula mase xosara xan sinaiie <noise> bia bi ga atsap ngen tino suk lelep buxaa hen abia tino ngen tuaa tsa lasi male bia tino siiniaa ti dokdok xalame tino axau. Sin abala no taim bia no male gem geti <noise> dokdok xalame ge ga along men no papare sin xadi nagem no mom mino nagem no naga mino saonong bia ta are asising xalame gem man axau. Nagem no xalkale axau amuina siin abia noo lolong siin abia taim. Talawa siin abala no taim <noise> nawe <hesitation> u lolong o u la lokobel namang ina pula. Di pula lan no anua di pula luxal lan no uma o no tsie dixa manman ngali tsitsil goma tsitsil puano uteng ngali pulaxi no xadino luxal no inaman. Bia bula diba nuun diba tsul nan sal diba xosara no namang taxap axau diva iee tso diba iee tso siin xadina tat xadino naga xadino mo. Di xap malen ti ti bia iaa ti lasi namang ina xalkale axau pare tsaxa siin num tat num mama bia namang tusuk axau tisuk watwat. Talawa axap uba lasi male ase xapka <hesitation> namang axau na manman bia no namang uta xap atino ti talawa. Mamaxet papan mamaxet amanman. Male siin iaa tsa iaa ta lasi siin bia tino ti in lokobel ma tino talawa aso male <hesitation> lala pat bula bala bia ti dita suk xa male tali xadina balan siin abia talawa di lasi male amara gomsa dixap lasi we biamu xolot abua naba atitiki abia xalkale axau amuina siin talawa no dan matmara atsap uul biano inaman arara diwena tsiga lalan digaxap sexap sanngali namang ngen ti dixap lasi we bia namang ngen ti asuk axau buxa Ngen abala namang talawa. Ba lasi we nawe u asising o siin namang ngen ti num tino naba axau. U baa latsen siin namang axau xalkale axau uba ati namang ngen lokobel no san sen marabia ta tsap lokobel se at uba xosara sa male sin minat o siin no sen xarin <hesitation> luxal bia taxa tsap use ati mauina uta lot lokobel o uga ati uba sen <hesitation> xosara num sen xolot siin abia bia no sinaiie naba sosong mu siin uba ta alongen mamaxet o biaxa mamexet sebula O sin biaxa leng biaxa sebula bia amuina sino matmara tase tsap male gita lasi talawa o biaxa pare bula male tuaa ti biano inaman di lamua bia xadino inasait dita xa asait taman xadi no papare nawe di tali siin u uga adodomi <hesitation> u ga adodomi siin wan u nawe u til tsoli siin abia taim uga xap sali siin wan u naba manman bia uba lasi we naba axsau tsa talawa nawe ula lokobel ase xap mat male abia ti ase xatsap amuina male sin abia no matkain mara tase tsiga. Se xosara xadi tino no inaman ase putsi dise xap san ngali abiatino in ti dise san ngali tino ta malus diwe di xap lasi we asuk lelep bia iaa ga wen asait mu taman iaa ta lasi male bia tino in lamua male iaa ti manman lokobel iaa ti dokdok iaa galaa aina uul o asen wew siin tino lokobel siin abla no taim.